Paịdayị, nayaji wụrọ takaba wụrị nan taan nẹrị, na taan nẹri an wụknọ tama tama, nam wẹẹj wamọ njaana nam wọkụm pọ wọg kịịno,̣ ngan yaan makaranta lalịnnọ, ngan yaan ɗụman ta kabai, tọ ụkụm mọ na nẹnụ ngan nan taan nẹrị ka wụrọm mọna yajị, ngan wụr gaa waij wamọ njaana nam mọ na saa, n lalụn lọ ịnọ, ngan wọknọ kanụ ɗụmnan, kanụ nan, ngan payịn da wam ɓaanu wam mọ yịltụ ịnọ ngam yaan da kaba wụrọm baanu pọn lalịnụm mọ tọmnọ, na wọk ananbẹẹnan da kabẹị ngan wọkụn mịndan kan pọnụm wam mọn dakị yịllị wanọ yaaz mẹrgẹ da kịlyịlị, kan pọnụn waan mọ yaaz mẹrgẹ da kọrọ tị pịrị maaɗwam mọ maadị pịrị pịri,̣ n gan payin ɗayi kanu iltu ịnọ nang? nwọkụn ana mọllọ da kabẹị ka mịyẹm mịn ɗọk takị mịyẹm da tam kam yagungo mụrọ, ngaan pọd da kaba wamọ wụrụm baan mọn gan parị wụrị nang taan nẹirị ụkụm baan mọ nẹg da tọb tụlaị nga tọ wụrọ nan taan nẹrị Tịbị wụrọ a wam kọng kamu lịg ịni ̣ta kaba wụrọ kan wọkẹ mụ tamatama. Wamọ ɓan wụrọ kan kan mụ waị wẹ naang, tọ kas ar ịkọ mịn gan lịyẹ kọl waị ta wọzọn, tị sụm nam kụdụm watọ, ka lị sịdam nam ka wa sọọyị, tob tụl wụrọm mịn gan ya wam ka sọọyị da yaịgọ ka lịn wam mọga parị, mị tịrtụkọn pịdị mịyẹm ga tang wụdọ, tịrtụkọn pịdị. Ka lịn wa nam mọnga panụm ɗụka nam mọ yẹlị tị kamẹị sụpọ, mịn gan ɗọbị sụpọ, kan yẹlị da kabẹị kan yẹlị tị kam wamọ njaanam ɓaanụ tị sụm nan wamọ njaanị kayat kọng ka parụn ana wụtẹn ka anyiṇ tị wamọ wụ rọm ɓaanụ kan wamọ njaana, takị wamọ njaanam ɓaan ka yajị ka pọdịnda kaba wamọ wụdọm ɓaanụ, kanu wamon jaana takị wamon jaan ɓaanu ka yazi ka podin ta kaab wudun ɓaanu, kan ka yaaz mẹrgẹ ka parọka yaan wụrọm ɓaan ka anụm kịn mẹrgẹ kan takị nan kan kẹn mana kan laugọ wa yaazọ wụla takị laugọ wa yaji wula ka wịjịn da wamọ wuɗọn ɓaanụ ka pọrgịn da kabaị, wam mọ ịltụ ị mọlgọ, wa mergẹ tọmgọ ka mọlgọ ga wamọ njaanụm, wa mẹsẹ tọmgọ ka ka wamọ njaanayị gandam ka pọd takaba nam ɓaan ma tọmgọ, wụro a kọn kan wọkẹ mụ kaa ɓịg kị yịllị takị kan wam mamụ gan nee kaa, <hesitation> ɗị ga mọlẹ a wọk apẹ, tọ ka wọkịnda wamọ wụdọm ɓaan ka yajị, ụk man mụm mịnị yaaz wụrọm ɓaanụ, mọ tiịbi mịn gaa kan ga yaaz wụrọm a mụm man gị ɗọpị ka mụm ɗasa kan ga ɗịn ka mụjẹ a ɗịn lọk yaaz wụtẹn wam. Tị sụm nan? tị sụm nam parụ wamọ njaana wọkụm pọ wọg kịịnịm, parụg wamọ njaana wọkụn ka mawụm, tọ mam ga mụjẹ a ɗịn, ịkị ɗụl tọ ka nẹ ka mụ jẹ ɗụl a mụm lọk mẹs kọrgụm, kọrgịn nda ụkụm ɓaan n nẹg ka mịnị na parị na yajị wụdọn ga parụm wa tị sụm wọkpo wọkịnọ, ka wọrapnọ, ka lalịịnnọ, ka kọl molnum, mịn ɗik ka anambẹẹna. Tịbị mazọm ɓaan gaa ɗam nẹrịm mọ na taanị ta kaba wụrị a nan? nan taan nẹrị mọnọn n apsịn pịrị wayịz adụk nam gan lẹịkụn landa n paịgọn da wụdọm ɓaan mọna yajị, n waị da kabaị ngan pattọn wa tị mịyẹm mọ lẹklanda tị paka tị keke tọ <hesitation> ụkụm mọn tọngọn <clears throat> nga nan taan nẹrị ta kaba wụrọ mọ na yajị, angụlị, Tọọm dọmị ịnọ waịzị ị wụdọ mọna yajị, takị mọllẹ tị tọm mamụ ka ɗụm yajị ɗọkọm, tọm mamụ kan kalị paka ka bar mịyẹ, ụk nụm pụmụ nẹramgụ gaa, mọ gọ yẹl sa wa da am, ka nẹ mịyẹm mọ mana mana, ka ga pịmọ wụtẹngọ nẹ, waẹ wọktụgo da yaya, tọ woktuko da yayị an da wụrọm ɓaan mọna nẹẹji,̣ warẹ wọk yịltụ pọkkọ sịraụ, wamọ njaanam ɓaan ka ɗọọngọ tị mana, mịyẹ watọ saa, ẹẹn amụm ɓaan yaagọ tị sụm wụtẹnụm ɓaanụ. Koɗịm mamụ gan yaan wụtẹnụm kọdịm ga taba, man gan yẹl wayịn da taba mamụ yẹl wa da tabaa, taba mọ kẹndẹ, maya ta wọzọn mam pọt ta kabaị ta kaba taban pọkị kẹngọ kaa appọ taba, mam gi ̣ɗọbị ak pọ taba, wọrap kalị, watu ɗịng pọọm ɓaanụ. aram mọ yajị lakịyụ yajịn sụm mịyẹm kụkụɗẹ ɓaan mọ manam mọ mana, pọbụttụ mu kwịn kụkụɗẹ watu ɗịyẹ, ga pịmọ pọo mọnọn, taba yaa ke- kẹngọi tịktẹ wọrọpụn ɓaan yaaz wụtẹn kon ma anambẹẹna nọn nọn ar mandọ wan ka mandọ warẹ par artọ, warẹ saan pọɗọ ta mawụ mịyẹm ɓaan kụkụdẹ mọ manam mọ mana ɗịwụ, ta pị taịzẹ ka lalịịnụm la pịdịtị, saa nam ɓaan yaz ta mana, mam gan lọbị po apẹ ọnọ, Mayar wụdọn ɓaanụ kan ma pẹt saụ, kẹngụrtụ lakị kị ɗaụ lịdụ pọ sịrịmwụ, watọn mana, ma watọ kụmdụkọ, kan nam ka yak kayị pọrị mana tọ mam gan tẹrtaụ pọkị ɗọk, kanụ nda pandị, kanụ kọrọk jẹla, tẹrtaụ nọn nọn asịn pị mọlli,̣ mọ watụ band ataụ tị kam taban ɓannụ kụmbịm sawụm ɓaanụ tị kị. Mọ kụmbẹ koɗịm mọ yẹl sawụn ɓaanụ, kọlị madị ka nam mọkị atawị ka nam ɓaan salịm kwagụtgọ nụm wọrọpụm mam ɓụdsịm, manam yaụgụ mẹm mambụdsị mọ mana watọ kowi, ka kọwi kị ataụ, nọn nọn ar mantọ kẹr ta wamọ kẹr kịịdọ arị watọn mana mọ warẹ kan sụụrẹ kan yan am kamụ yaanụ am kan yaanụ nang? nam mam gan nẹ gaa a saụ, tak ne sẹ saụ waana tịkị pandị a nẹ, kọɗịm mamụ ma kẹngurtụ saụ nam ma kwagụtọ kị pandị, man gan ɗọmị ka nasẹ saụ waana, saụ waana ma wat mana, kan ka wakọ yaz mẹn kirismas, kaịn ka wako mini neẹn laị yẹsụ, kan ka wakọ yaaz mẹn kẹn mana, ka pọtgịn da kaba nam ɓaan kwagụtgọ kị pandị, ka yaan wụtẹn ganda ma mụ yabụt wamọ njaan gayị yan jang, gayị gayịm, man ga yịn kọnọ. Kụm, nnam mamụ sọodịị mam gan par saana n tisụm, Ka anyi ka yak keɗẹ mam wayị tị sụm wọk wọkịni,̣ ụkụm ɓaan mọn nẹẹngon ta tọb tụlẹị ju, kaa yat kọ lọb ka agọ mam mar ịnị ka tọ nasẹ kụrgụtẹ yịlị nasa tị sụm sẹnẹ nam mam sụụri sena mam gan sudi sene wajọn mam gan mọngaa pọre ndam ka wẹdụ pịrịm gayị tọ sẹnẹ nọn nọn kị waị ka yaịnị tịsụm nam mọn ga yịl ta kụmnọ, ka yazu wak ka yaya ka kụrgụtẹ ka ẹ am saụ man gan sụụr am saụ yẹll da tụdẹ, tị sụm nam mọ yị yịl da kụmnọ takị pọo margọm ka mịk ị am sawụn baanụ ka ẹ ka yaan wako. Tịbị mamụ nga lọb pọk pụr lọb pọ apẹ mamụ ka mam yak sọọ mamụ sịz manam ọnọ man gị ya tịsịn agị da pandị man gan ɗọbị ka wune ka tisi da yaya ka tịtụk da yayị kị sụụd pangụm kar watọ ɓẹẹlẹ mam gaa sabtẹm, mamụ ɗịdụ pẹtụ saụ, ụkụm ɓaan mọn nẹgo atụ watọn mana, margọn gị saanị ka yaaz wụtẹn ganda, mọn ga ịlẹ, mamụ ọnọ ka wamọ njaan nẹ ta ma mọlgọm, kụrgụtẹ ware wẹgọ, ta yaya, ka, wam yịnị yịp ịkị nẹm yị gaa kayị wa ɗon akọ. Kayị ọndụk wamọ njaana kayị par wamọ njaana tọmgọ, kọɗịm ma iltụ ma wat mana mamụ swar waị ụk nam mọ mịmọ jẹm lịzị yụke kokuma takị yẹl da taɓa pọn ma kẹrtụ kẹrtụk lakịyụ, warẹ yịllụ wam yị lọsịn wam ka yịlẹ nẹ ta mana, mọk war ka mana wam mọị lịgọ nẹ, mọ watụ yịlẹ ọn mụn ɓaan yịlla pakwu,̣ ka pẹmọ tọ mọ wam pụb lịgọ mọnọm nẹg kan ọn pẹẹmọ, kọ pazẹ pịm yịllụ mọlgọn ɓaan ga ọ, yị paịɗayị, ị tar nẹẹr wam ka yarịgọ wụdọ a wam kọn kuma ịnọ a waịzị tịbị nan taan nẹrị ị wụdọm mọna yajị n paịɗayị, tibi ukom mona neeji nga tomɗomo naang neeg payindai tị yamba, ị koɗị nam ọndụngọ ngam tagụn saba pọ mamụn wana, mọnọm ka tọọm lọ ịk nam ọndụngọ ngam yaan wụɗọm ɓaanụ, nan nẹz payịn ɗayị ti ana mọllẹ, nam mọ yịl paknọ ta yaya, nam kan yịl tụnọn pọknọ ka lalịnnọ, ka wọrọpụn mọn ganda, mịndam gan ọnụk paịdẹị tị na kan tụk tụllọ ngam yaan wụtẹn ngam wẹẹn wamọnjaana tị sụm wọk pọ wọgkịịnọ ka anambẹẹna.